<hesitation> Vivy, igny zany izy afaky mitily ambony lanitsa, am'rahona egny no sady afaky mandeha agnaty rano de mitady sakafo ho ny tanjony amin'igny, e mitady fia. Izy tsy mety sempotsy mihitsy na dia hoe agnatin'ny adiny firy agny. Zay zany tandrony misy avantage mahita hany hohany.